Gapuramma Nyeze nyimatli ku chema gap ni ne pijiri nguri pujiri nanga chinke wa shi zhamndi ya mbu har viti baanga ma jiri bang daga woi ma bar lendang, vur nga labar yanda nuge har viti bang shi- he nga gwaki yina mban. <noise> Nga kuna magham tang kuna anna mama tang kuna maankir baa nga nu zhinkir baa nga dashike lenda chema su yen ba, <noise> magham wa shi muti ye wora, nga wut kunar ye wora, kume wa mola nga tu khatla nga gha tu wurtu ngan gha tu ship ngindi, tu mola nga ta nga har tang shi gurumndi tu mola nga ta nga ba tang shi yiri tu mola nga har ta nga ba tang ha ma nduku nu ge nga jiki tang ching gha tang vin dam ta nga gab nu kaari nanga ma nga wut <noise> kunar ye magham tang wud kunar ye anna mama, tang yi kunar ye nduk iyayeku bang nu ge wadu vaa nda mbu rapti mbarkandi she magham guma paali nga shi nguti ye chiti baa nga tan kaari zambuk, tang shi primary da ma yi njong tang kuna magham kume iyaye ku bang washi komkomi na <noise> nga nga wode ye chiti primary school. Tuyi primary school tang gwa zumndi gume maa yi guma guma paali nga gwa zumndi gume baa nga maa yir mbu ghai bu dye kutuku nu ka qaa ki za akure tanga ba tang gwa yina mayi yema ran sarehi nang duki tu nguti ye chita shi gurgur kume ta zun mbu ko te nduk maa kaari, maa kaari ma wa ka nduk toro to nga shim dai shi nga nguti ye chiti faara amma nga zu nga za nduk zambuka tlumar madyi madyi kume nduki ku baanda. sarchi nuge ngadi nga vi nga ma ngut ye chiti chem wa vi nu mbu kip nguti ye chiti mbu nga da lagarkati nga ma bu lari tang da dye bulara nu me khara ngam na lagarkata gumera ba, tang zum guma nu yi wonang, ve landar cen tang zu nga za kai kuzhom a gab ngan kaari, ta nga gab nu kaari ta nga ba tang zum guma nu nguti ye chiti ba nga tang ngut ye chiti tang woda tang du secondary GG Doma tangdu tan nga shi sonyi njong tuk ta nga woda ta nga ba kaari. Na nga gab kir kaari, me sarchi kodomma tu magham shi sarchi nu ge shi nga burti. Dyi nu ge nga shim zu nga shim zu nga yerem mbu nguti ye chiti qusonnggi baarem ko da tashi gor ko ta yir nu sabiri, sarchi ngutiye chiti nu ka yi peeta ba, nga vur sarchi yerem, chin ke chingmi gha shannggudang chem ngut ye chiti kume ye chiti nang bota si madyi ma dyi dalili nguti ye chiti nang saaki leendang nga ka daa lagarkat tang ngut mban. Tang daa mban, mbu nga duma karantaran <noise> memunara ka shi balar ya nine dyi nuge na karanta kyang kai laudar san ma leendang ye har vitinu ge nga mban dalili nguti ye chiti wa sa leedang ngga duma ngut ye chiti nu me nyimatli nu ge ngwatki nume ghai bang nu me nyimatli ngga duma tang mbu mban. to nga vur sawari yerem chin ke, cing mi gha qusonnggi barem nu gya nje gaana, <noise> chiti ye chiti nang nu ge chema ngutan botya si madyi madyi nu guma paali aa ta ngut ye chiti nang ko no gwa tlumar bu gwamnati ba tlumar hara nje mbu no duma ngut ye chiti na nga ba kam to ke da shoga tlumar hara kikim nda na nga vur zalale yerem ye sarchi nang nga qar yerem vurmi memunarem chemsan ve me memunarem nuge chem ka duki chamangut ye chiti <noise> kume gwami chem ngut ye chita chem gwa baarke ni, mbu magham waa shi ye harem na qurmun, nu shi ye har qurmun ndu na kap yin wor da ba natu duk da kume wonang, mbu nguti ye chiti <noise> nu ge chem ka shiki, magham nu shi rerem nu go kap baarem chem kashi tlumar bu gwamnati ba, tlumar khara nje, gomara nje, chem ka shi tun ku zum zum, yang mbu no ngut ye chiti nanga ba, aa lenda ta shika goma kuza ku nduk maasa tun haa ro mbu wadaa lohzi da ku vur yo za to nga gang dyi ne me kaza ka vur patar kaza ka ya. Mbu no ngut ye chita ba toka magham shigara mu to na nga ma nga dud dlumnderem, chin mi gha shannggudang nine nguti ye chiti, kume nguti ye chiti botya nje si, bote baran hang madyi kaa ndi aa nje sosai sai chem ching gha chem ngut ye chiti, aa dasar mana rapti barem ea chem nusu ai mbu ta di ngut na ye chiti kashoga yor wonji toka daasa rapti baaro to shi dyi nang to shi dyinang to shi dyir nang to ship rudakhi to yi shipti, to kodma maa ba nu gha dye zumndi mbuke wa- tun wa zumi benan wa kaata to daasan ghaito zamen nu gha, kimedyiri kwa nje nu ge waka shi yir ku zum zum nine dye zumndi nuge mbu ke wa gwa men nggaran ka ngut nu mban kuma mbu ke ta zum dye zumndi na kaha ma hadi to mbu taɗi ma ghut ya chitti nangan ndi to toka yi ki har viti baaro yada nuge toka shoga ki shir dye zum ndi nu daasar muna rapti baaro kai aa har gha mun kendi ma siyen nu zhimero mbu ta ngut ye chiti to ka tuk mundan kumenuma, mbuke qusonnggi bara nje lendang tama ngut toda ngut ye chiti wa njib nu ge waa shi aa wada aa nje kaari wa yi burti qusonnggi ka du makaranta ma ngut ye chiti, malumku kada vur shogar yoza to a bama tun shoga dyi na tun shoga dyi na, mbu ke tun iyayen tunwa ngut ye chita tun wa zun dyi ngut yi nan kodomma rtun ka dung qusonnggi na gha, tun shata waa ra tun shoga ye wora, sarchi nuge mbu wa gab ma ngut ye chita kudu she maluma kada gwa shogara ye wor ndon ndol, bu gwa gurgur shogara ba to nguti ye chiti. Dyi kaandi, nga vur sawariyerem ching mi gha chem ngut ye chiti danta mini na har viti nuge chema mban gungudun ndi ba, <noise> chem wa zun har vita kam gunnggudung barke bu magham magham ka qun njib yerem nuge chem ka gwaki chem gwa mizhindi nuge chemka shwataki qusonnggi baarem kime kudu ku mangut ye chiti, kime bota a nje ve nguti ye chiti, <noise> mbu chem wa vur mamunarem, chem vur dumbur baarem to chem ka ngut ye chiti kuma chemke nduk shogar ye qusonnggi baa rem nu gya nje gaana kime wor ma ku chinggha ma ngut ye chiti <noise> wayanda nu ge chema pijira lendang nu chin nu tlumar na nga ni ai lenda ai lendang nje ha wora nuge as tlumar su ku, mbu ke har nuzhun nu ching gha ku shogaye nguti ye chite nu nga ba, du duma kus waye na nga ma ku duma shi tlumar na nga su ba. tana wa wut chewa bote nguti ye chiti baaran wa shate nda nuge har lenda aa nja tlumari sannan aa mbu dyi ku nanga kap nu chi waye nugechem go ki tlumar si mbu har viti muge chema mbu, <noise> har viti barem nu lendanga ni. Nga dud dlumnderen nga qar yeren saa mi qusonggi barem aa chem nu varem ma mbu magham ka shi njivi, chem di chem ngut ye chiti kume ye chiti munda nje si, botya nje si, zalalya njesi, shogara nje mban nuge chemka shiki ye man varem nu shogar nuge chemka shi kiye qusonnggi baarem nuge magham vurki yeremi magham ka shata. mbu ke magham kashi njiv yarem ma nga hutarem cham mankirku ndi ghinkirku sami qusangi ɓarem tu ɗi yama chiti ndike har tu ɗi guma kume ngem zin dleri ndike cham ka gwaki cham zi mbu ginu ɓa mbuke chem wa tupa wara kuɗa gud ye chiti ku ku magham ƙan ndi ganje wara ku ɗa waɗa ku tu magham ƙun njivi ku gwa ƙye shirku to qusangi nangandi yanda ndike chem mbolaki wara har tu ɗa tuɗa gut ya chiti kunang kaɗa gut ma gana chama hutonu qusangi barem ɗi chem ndike chama gud ya chitti mbu sarchi ndike magham washi ƙe shir yarem nga hutti ye sarchi nanga ndi gut mi ma gana. magana chinke numa. iyaye ku barem ndike shiki tlunnar yarem ndi mollaki rem chem shi karatuan ngutt mi wara kime war lendan dumbur ɓanda wa kata dumbur ve war ndike ku duma shi anum ku ɓa yang mbuke cham wa gwa kyi nduke cham vur ki magham shiki yarem mbu dalili ɓu gutti ya chitti ndanga ndi chama gutt ma gana ndi dumbur ku anje shatar nanga ma ndi hama se iyaye ɓaran ndi hakinda ɓa gemaku ɓarem anje ndike dumbur ɓanda wa kata ndi mutki ndi ghuzuku ɓanda ndike war ma dumbur ɓanda kataran mbu ke magham wa shwatarem har gut mi ya chitti nanga ni chem gwa ƙye shir mbar kandi cham gwa barke ndi gutti ye chitti nangan cham gutt ma gana chama ɓa cham gut wara chem shwata wara ve njiv shwatar ku zum zum ndike magham kunki njivan yarem mbu chama shiran wanangani. chem ka na zalale ɓu magham, nga khute rem cem kana barke ɓu magham ka hagha inerem chem shir mbar kandi chem hut magham mbu pijiri nanga ni chema hutinda ti ɓongha guma ndi gana ti shata rem nduki ndi ɗ ɓaki ma tlunar nang chema kunar ye wara sarchi nike waji ma gaptiku chema hut anna mama kuɗi ndi war muni ku gwa makari muni inang na baki tu sa san ndi me ghai barem nyimatli ndike ƙusan gi ku barem ndi gana <noise> katikki ku tuki kwaran tu magham shi barke yawara kyi ndike a gandang mbu har mbu viti ɓanda mbu larji nang chema hut ana mama ku shi ya wara ɓenanku nusu ki anje ha wara ɓenang ku huzuki anje ha war chama hud magham tu shata war mbu har viti ɓurti ɓanda mbu kema ɓenan anje ndike ndi shi ɓurti ɓa chama hut magham tu vur nusuku ko huzuku ya wara ndi barke ndike ka shiki ku ti hagha siyen program nan tuk ndike sakin gumerem ma shimi chema kuna magham ndike chem wa shirnda muni chema vur ghire kuma nine chem ka lauɗa muni. chema sa memunarem labar na nga ka di mbu dlar ghai barem kap nyimatli kume ku tuk dyi nuge chema shiran kodomma me ghaya gurgur, yang nu shatar bu magham ka shatarem monami me ghai ba, nga vur sewari yerem chem nyimatli ku, chem wa sagha a gammin gaana kimi zu me ghai ye meghai qusonggi baare, ta zuran meeni ta zuran wuri, magham ka shata wor kume ku cing gha ku shega me ghai ku nang. kume nyimatli guna, gunara daya muzhin ba, mbu ta shoge me ghai ye woi baaro, ku woi naji nune nyimatli nang, kajisi ta ka tuk mundan mbu sarchi nuge aa ta yi rungu, ta ndola shina sawari nu qusonnggi baaro, toka daa sa qusonnggi nato qa wora, wane ji toshi dyi nang, toshi dyi nang, to shi dyi nang, to shi dyi nang to shi dyi nang aa gap to shi dyi nang, aa do dyi nang to da ba si ye rungi nang, tun shi balar banu nu me ghai, nuzhin bu tuk ba, to shi ba muni magham shate rem mbu dalang pujiri nyem shiki nang ku magham shi baarke yeremi, ku magham sa chem na datli maari muni tu khutle reren mbu virkirna muni, mbu tayi nu da ba ba, mbu mu qa remba chema sa munerem bu chem na datli maari muni nga kuna nga kuna nga kuna.